Nitsuya zuna dibur ijwu zun dibur iw dhirinamu arayumai tur nayaburkuba duflma ma’aba fatsina abufuw ivik diibu badik ivir gora gora du phudumai sai diya kna kobur motar har darimidufu agatsu diya maiba futsugiya bufuma mayafadina evik kraitshina maasahina kiyazuwa hiri kiystera elhith uku maystara idhututkukun kiyazu tse hiri ashana kya zadanginadiri ma ing gina diri sai ki yatsi divutsu maijuga karya fhni latudi iju ashiga imi tuttuɗu abandiya maibu fuk aku ikogu iju mayagabaa kiyaba fara thika maya fara duke di imi tuttudna dhaka na aban hark ijurabari maya kumna vikana maya kuna dhuka nayasha sisu mabichichiyayu maga tufa abadiya mai miya iskir aing na any ma bu fluku. Kiyaba dhirdiya ew kiya gnagha rai kiya luba dhakar arnakada bari kaɗa kira bari naya tsimimai maya gabulubagan bari iju fubarki ni iju majakirshidɗan bari abandiya bur faiya wufu usuku kiya du a wulfu akuzaue wulfuk may dilba kiyakubagari kiyabujazha ba kaka diri maya zheba dhe kak magagan baryi aban ditsin anarahu arhamkal arhankal ga ikuriju maduaga kobar fishi ma sara tsukwa naja fesardin madu kiraga kwabar feshi chidina makris inaja famji kidi zuba ditsi amma ijuga shilega kwaba tsu naga gadi namariyu naga dibar kuzugu tur yafubarka anu iju kija fesarim tur aiykuda majafesaryik abban digaba magaba a madukun in <hesitation> thudluna maja thud lubaki abadija tsani hiri latuk yi mi ijukai fii dilabfeya ja jase har tsirsu jaba mairaga lakwa didhuka. Maja maijagari di dhuka matsina siw ma ijuga mile dilabfeya ma firaiyi ga’ganga abandiyabur chabe jabura tuja a tsima majira tujara tuja sir jazuwa hiri nagula ur tsir a yumunagu matsir ayu ma nagu aban diga faba tsirna maje afaba a tsir arna atse null bada maa athuga butur meja thut, ga buturk asefun blu, damja <hesitation> aina maja whye maja tse febluk athuga bukirmaguhir tsingi ayukudu agahiga anfa koma fargiy sainaga ribu muma ga wade duru jida zhua muna gu amma dugu zur aiyakubi nik wahalakwa imbadingaga susi digalalaba bichi nagunaga lumai dabaam hardiga kuna dhirganau akuwahala aku musudagu akumare digu dar barakima dija sha wahalaka gaskiya ulur aiya bome akuzuk amah ikor iju imigabar tsitu duna ivigahir eviga badaya.

Kowani chunaɗhuzubu sard amma bawaai gaburya ga tse gari koku wat se kachunan mai atsukumai kugidumura mai bu zzhug mannamura file wudufamur munau yumanamura narks aku wuɗufamur akugings uzanur akuɓurnur udiniya amar a tsoku amuchichiku kugidimur way mura maimai nunura titku ga wahala yidamai ya za zhunk ke murek kunaja a bikk miyuluralan famogida yafubarka am iyi yafubarka ani yi tsin kenule di tsiyu diijune ɗagangar animu zhukaga amfani nitsefesigiys beyih kelub na nitsefesigiye aku bulu maa latun kera maila u’u kelinbun keletare melibua keleteri ke ditasina mayeyu tettasuri mayikm yultattasu keba chibe tsigiya numgu kedibe tsakwa kumule kehiba thum thin gida k eina numagu magedar dufurdakk ma aiby tattesn abena chufugunfiyar yuu meyikira inakken.